Au aktivitas fo'a fafainga jam tujuh kadang ao jam ne kadang jam hitu no biasa au sungu jam sanahulu esa do jam sanahulu dua ledodaek no biasa au u'a fafain so na jam sio au u'a ledohanan jam es no au u'a ledodaek nai jam hitu ledodaek.